په ټولنه کې د زده کړې رول ډېر مهم او بنسټیز دی. زده کړه په فکري او فرهنګي ود کې مرسته کوي، زده کړه د خلکو پوهه، تفکر او تحلیلي وړتیا رهبري کوي. زده کړه د اقتصادي پرمختګ سبب کېږي، افرادو ته مسلکي مهارتونه ورزده کوي او د کار په پیدا کولو کې مرسته کوي. زده کړه سیاسي پوهاوی ډېروي، خلکو ته د خپلو حقونو او مسولیتونو په اړه شعور ورکوي، همدارنګه ټولنیز عدالت او سولې ته لاره هواروي.